ما الوظيفة التي ستكون سيئًا فيها بلا شك؟ أحسني أكون شين بـ الوظايف اللي تحتاج جلوس طويل بالمكاتب بدون حركة ما أقدر أتحمل الروتين اللي يخليك تقعد بنفس المكان طول الوقت أحب الشغل اللي فيه تنقل وتحديات، غير كذا أحسني أمل بسرعة